Aleoko aloha magnenty lalao ara-panatanjahatena tozay hagnenty fampisehoa no zaho manam-potoa satria gny gny concert gny fampisehoa tsy haiko loatsy. Hoan'olo mamo vo te hiheno te hagnenty olo malaza gny mety aminigny. Gny fanatanjahatena igny, igny mba misy fifaninana kokoa ka mety aminaha ze esprit de compétition zay ka aleoko aho magnenty anigny tozay fampisehoa.